أنا أفضل الجلوس على ال -الأريكة الكنباية إنها مرة مريحة وما تأثر على ظهر الإنسان هكذا تحتوينى ، لكن الأرض مرة صعبة وال وال - الكرسى بي- بيجبرك إنك تفرد ضهرك وهكذا بعتقد إن الأرائك الكنبايات مصنوعة خصيصاً للجلوس على الأشياء الناعمة منشان تريحك.